Manga ngasang kaka niki, kaka niki hoo biasan lako neteng wie lako neteng wie ho hitu diha biasan kawe kawe buah buahan sot sot mecik hia biasan kawe buah buahan situ agu biasan tokon niki situ took one tempat sot nendep toko one tempst sot nendep niki hitu kole biasan donde hia eme ngoo lako neteng wie running taung hia biasan runing runing sangge runing agu <hesitation> donden kole niki situ one ha puu hajus agu donde keta one tempat sot mut niki situ kole apa kaut ngoeng hang nagka hang pau hang jembu ko hang manga kole ngasang kaka po. Hia kole laseng wie toe ma ngance le leso ai eme le wie hia nganceng hia ita ata elo ngaceng hia lelo ata neho ngaceng hia lelo ata haer lelo manusia hia kole manga keluar reweng ngasang ultra sonik agu eme le leso hia eme le leso hia toe nganceng ngo bepeang harus one nendep eme le wie hia po ngaceng ngo peang peang tana.